<noise> cuaca re toma ngom karena ge duga cuaca bosa se daba mou-mou, coma wange sahu bato, cuaca malofo anggena ene maku tiali toma tahun moi tora. <noise>